افضل انه يكون ليا القدرة على الطيران بدل من الأختفاء، ايي- لأن احس انو الطيران يسوي ايي- استرجاع لطاقتي و استرجاع لمعنوياتي و استرجاع و استرجاع لقدراتي الي اني جنت محتاجة اخذهم بعد فترة طويلة من الشغل و او فترة طويلة من التعب ف ايي- اشوف انو الطيران يسوي استرخاء اليا او استرجاع لطاقتي.